टापु कहति की साइत मोर मनमे अक्के बात खयाल का अइताकी चारों घइन पानी लैके घेरल बिच <hesitation> के जमिन के भाग हुइता । कुइ टापु के बारेमे सोंचे कहि तौ मैं नेपालके कोशी टापु के बारेमे सुँच्मु काहिक की इ टापु उ खास करके चारो घइन लदिया लैके घेरल हे आउ बिचमे खाली जमिन हे जेहमे का केहतियाँ एक आरक्ष बनल हे जंगलके <noise> जेहका खासियत का हेकि नेपालके दुर्लभ अर्ना भैंसीया के रहना स्थान हे । संघे संघ इ चिरैंचुरुङ्गन के फेर मुल खास बासस्थान हे हिँया पर सैकडों मेलके जंगली जनावर आउर चिंरैचुरुङ्गन रहतियाँ। जौन नेपाल के विविधता के तहिना बहुत बढिया हे । <noise> आउर हमरे हिँयापर घुमे जाइ सिकति उहिमारे टापु हम्मर तहिना फेर बहुत भारि बिषय हे । आउर बहुत बढिया बात हे की नेपाल मे फेर कोशी टापु कहना एक जगाह के नाउँ हे।